اكتر الاكل المفضل لي هو الاكل المالح مش الاكل الحلو عشان انا بحس ان السكر بيخلي الانسان مش منتبه وخصوصا لو علي ممكن يجيب له مرض السكر لو زودنا جرعة السكر في الاكل ممكن يجينا مرض السكر صاحب الاكل المالح بس ما يكون ما يكونش ملح قوي.